அடடா, அதைப் பற்றி கவலைப்படாதே! விபத்துகள் நடக்கின்றன, துண்டுகளுடன் கவனமாக இருங்கள். தெரிவிக்க வேண்டிய முக்கிய குறிப்புகள் என்னவென்றால், நீங்கள் வருத்தப்படவில்லை, இது ஒரு சிறிய விஷயம், அதைப் பற்றி மோசமாக உணர வேண்டாம் என்று அவர்களுக்கு உறுதியளிக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் யாரும் காயமடையவில்லை. பரவாயில்லை, உண்மையில், தட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், சில நேரங்களில் அவை உடைந்துவிடும். நான் துடைப்பத்தை எடுக்கிறேன், நாம் ஒன்றாக இதை சுத்தம் செய்யலாம். அது ஒரு சிறப்புத் தட்டு, ஆனால், விபத்துகள் நடக்கின்றன. நாம் எப்போதும் அதை மாற்றலாம்.